taku kitika ra sini vari sani yaa anima ri sani ntooni ri sani kuete ri sìin sìin ntasama ña sinunu ri tyi ña tkaku tinaka ra ñaa nisiniyu in kua hua ñaam ni kaku séeri ra ñaa ni ni tari séeliri ra sa´ra ñaa vasi ku tyiva ti kuatyili´a tyi keeri sikari tyi keeri ra sa´ra ni kisiaa ñaam ntaukuna xìin ve´e hara ko taninari ra ni kii na ri ni sìa na ni ntakuana ri nu inka na sii´n ñuu nikisi ve´e na´ra ñakara ni ntakuanari nuna kua´nara ni kusikana a kuana siri ra tani kisìa ña naari nandukuri rika koo rika tyi ñaa kuaarini ra san´ta ni natukuntu nta´yani so ñaa tina ñá´a likaa nanunturi séeri ra koo séeri ra saa ntisakatyi kii ntisakatyi ña tiempo ra saa nuni ntoo séeli ri inturi ntatu ru ntatu ri a kiisía sée ri ka´ri tyi nteeri tyo ra nteeri tyika ra koo sée ri ra sa´ra ntakuntukuri ra síakana ri síakana ri síakuri inturi ña ñá sia´n ña yaa anima ri ñakuntaniri nii tavana ani ni savilko na sée ri intyi ntakaniniri ra sa´ra ña ika kuunu ni sia kuenta ña ntii kiti kara ti ti ya inii Kuri ti yaa anima Kuri ñaa ntiitumía nahua ntóri ra ntoóni a kueteri ika ra ni kaku inka sée ta´tuku risa´ra ñaa ni sìì naria niniri tata´n ni sia´siri ra nii sìì ria ni kinto sée liri kumi séeli rira ika ra ni sia inka tinali tili ni ntakua na sée ka´ra ni siaari ntakiri rika´ra sa´ra ni ntakiriri ha tyitori tyitori so mía ña kò´o ntosori ña kuari kasiárika ra sa´ra ni sinti tinali kuatyili ka´ra nuni sìì tina kuatyili kara ni satutundiria ni tari isíoli nu in tikuýuli sora na ntakunturi kixiri siri´ha kuntari kuntari istari ha´ra ta tilika ra ti tyini sìì Kuri tyo ika kunu siae kuenta ña asu kiti kutira ntooniri nahua saame srira kaniyo ria a sée ri tava yo Nuri ra a nahua saame siri ra ntoóni ri tyi saá ni yaa animari saá ni siniri nahua yaa nahua ra ntituñahara ñaa sa ndikayo koto va´a yori tyi kitili Kuri tini sia ntioxi kiti in nuu kuesiri sa ndikayo ña kotovayo ri